Los grobus me hazin de pensal en Capadocia, una región de Turquía, porque es reconecía por essu mesmu i sempri áin retratauras con cientus de grobus erostáticus voleandu polos airis. Yo nunca m'ei subíu a unu dessus enque si huera possibli m'aquacaría de montal-mi nunu i vel los vistalis tan políus que se tien de vel dendi aina.